My favorite food la beans and rice and it can remaain constant because when you eat beans in the day it carry you longer we believe like we have more energy you won't feel hungry for that whole day so I love beans and every year I just like it.